No i videogiochi al e pa 'na furma d'art, al e 'na maniera për fe divertì i maznà e i grant, ma al e propi pa 'na furma d'art, ansi al e 'na coza periculuza për i maznà përché a pö esi cume üna droga, a crea dipendensa